زه به سندرې غوره کړم. ځکه سندرې یوازې نغمه نه، بلکې د احساس ژبه ده. کله چې سندرې وایې، زړه سپکېږي، دردونه کمېږي. نڅا ښایسته ده، خو سندره کولی شي ستا درد، مینه، خفګان، خوښي، او هر احساس نورو ته ورسوي.